Waaw marto bi nit ki moo koy yéye dóor ko ndax mu mun a daaj, <noise> bant bi kese, pont bi kese duñ mun a def dara, kon nit ki mooy jël pont bi teg ko ci bant bi ba mu xool ne fii baax na mu dóor, mu téye mu dóor fi mu téye mu defar baŋ toog, walla lal. <noise>